Gny fahaizako an’zany teleskaopy zao zao, <hesitation> fijereva regny planète regny na vola regny. De aminazy eo am’zay misy ohatran’ny lentille regny amin’ny hijerevana azy aty. Igny karazany hoe manao zoom an’le raha ho jereva, ohatriny hoe te jerenao akaiky le planète iny de igny avao mirgle anazy.